باش نتأكد من داكشي لكنعيش واش حقيقي ولا لا، غدي نركز على التجربة ديالي الشخصية اليومية ونحلل داكشي لي كيوقع ليا. غدي نسول راسي واش الأحاسيس، والأفكار، والأحدات اللي كنعيشها واش متناسقة مع الواقع لي داير بيا، واش الناس لي كنهضر معاهم كيعطيوني ردة فعل واقعية لداكشي لتنچول لهم و داكشي اللي أنا في بالي